Ciampo kam nebbam gaasa wonta ɗon, ɗam ɗum waɗanta gaasa ɗum layɓa ka, gam ka wooɗa. Nebbam ɗam, ɗam ittanaay gaasa tuundi, ɗam ittanaa gaasa ñawu, ɗam yamɗina gaasa, ɗam ɓalwina gaasa, ɗam woɗina gaasa.